A xi ni nto chi nta kúa xi xi. Tómale kúa xi xi iki ví chi ra. Ví chi na nti ka ni nu ju nto, xi'a xa'a tómale ka chi. Ya skuai mole ra chi kai loo, ta vi ya'a. Xi na ya'a koi ta ví ra ta ví. Ya uva ka tu ku ntu xi' mi ya'a ya skua'a ntu mole ka. ta xi na ya'a ka koi ta ví ra ta nti ta ví ta ví nti'i, ta ni xi'oi ta ví ya'a ka ra, <noise> sinti'i ta ví ya. Ta ví nti ki ya'a ma xi na nti ki ya koi ta vi ntiki ya'a ra ta ntii, tavi nti ki ya'a ka ra. Ika koi ska s. Chi nuy xi yo ra nu xi yo ka koi ska suy a ska suy, ta ntii ka xa va'a ya ka su a ka ra ika sinti'i tu ku i ra. Ika nti ki xi nti ki. Nti ki tu kua ra víi va'a skasu t ntiki kuaa ka i kasu, tukú tu ku ntu ki a ra. A nti ki a ka tu kura ta ntii ni ka su nti a ka ra ví tu'u nta chi kua i a nta ta i xi koo lo'o ku ñu a ra. Ika xa tu ku i nti ki'i xi ta ta tu ku a, ku chi kai ii sti. Sti ku mi yajo kai xi'i sti ku mi yajo xi tu nta ví ra sti ku mi yajo. ika chi kai sti ku mi yajo ika chi kai lo tuu nta kúa ka mi xi'i tu tuka. Nta kúa chi xi'i, lo ko mi nu ka na xii ka, xi loo yaa stii yaa, <hesitation> uva pasa ka na xi ka sti ka ku lo ka ri. Sti ka uva pasa kaa chi kai xi a sa ra. Ika ra ví tuu ika chi ka tu kui lo sti sebolla sti na nu stikumi na nu sti ka chi kai xi'a chi kai stikumi na nu ra ika chi kai, ii ku sti. Sti na na sti stina na kua'a sti ka ku ii ri chi ka kai xi'a. A chi kai loo xi sti ya ntiki ya kúa li kai xi ntiki ta ntoso sa ta pa, ya ka ya ka na ko ko lin xa ka na xi'a ya ka, chi kai xi'a ya ka chi kaii ka va i xi'a ra ta nti'i ra, ya ka chi ka tu ku xi'a ka. Ta ika vítu ka kai nti ko ia nti ko ia nu yo so nti koi ia ku nti a ra a uvi, a uni ka sa nti'i ya nu yo so ta nti'i ku nti a ka ra ika nti ko nti'i mi ya'a chi sti ku mi ka chi nti kuu ta ta kua li ka. A ika ra ta ntii ika ki xa nti'i ya ka ta ika chi nu i sti xa'a, sti xa'a ka chi nu i ra ika ta ji cete ra xi kai lo sti kumi ka'a ra ta ika koi, koi ska su i'a ska su i'a ta nti'i ska su i. A tu ka su a ii, ii, in ora a uvi ora koi ska su i'a ka va i, kava i, ka va i ra ta nti'i xa va'a ya ka su a ka su a ra xa, va'a ra sa ra ví tu ku ni'i chi nti chi ra ika, <noise> ko tu ku i nta ka stia i tiuxi, ka ka tu i xa ri ka ra ví tuka ka i tu'u i sa sa ji sti kui ka ra tani sa ja ra ni saa va'a ra ra, sa vi tu chi kai mi stiuxi lo ka ini mi sti kuii Chi kai ri ini mi sti kui sa ja ka ra ini sti kui sa ja chi kai ri ra ví tu'u, ta nti ka ri iin dies minuto a ii, uxi a xa un minuto sa chi kai ri, chi kai ri ta nti chi kai ri ra ika ví tu tu'u ta va tu ku i ri chi kai ri ini xi ko'o ra ika tu'u i ri ta nti tu i ri ra. ika ku i nti ki kartu lo'o chi kai nu ya ja, nu ya ja ka koi chi kai kartu lo'o ka ta ntu kú nti chi mi ñu lo ka ra ika xi ji mi ixi kúa li sa ta ri xi ji a ka ta nti'i xi ji a ya ka ra ví tu ika koi skua chi yu ri skua chi tu ku i ri ra ika skua chi tu ki ri ra, skua chi ri ta va ví kúa li ri ta va nti'i ra ika ta ví si ti tixi ri ta va nti'i ña, xa xa lo ri ta va nti a ka. Ika koi skua chi ri ví tu nta ka stia i ri, nta ka stia i ri ku nu ri ví tu ku nu ri ña olla lo ku nu ri tu ku ri olla lo ka ku nuu tu ku ri ra. Ta nti ku nu ri ka ra ta ni ntu va ri ii ku nu ri kuiso ri a uvi, a uni ta ji sti kui nu ju ri ta ji sti kui ra koi ska ntia'i tu tu ka'a ri, ska ntia'i tu tu. Ta xa, va'a ri ra ika koi skua chi yu ri ta nti skua chi ri ra skua chi kúa li nti'i ku ñu nti ka ri chi ku ñu sa nta kúa li ri chi nti xi ri. Ajá stie ka'a lo'o ri sa nta lo ri, nti kuu kuñu kua li ri ka ra skua chi nti'i ya. ta nti'i ni xi yo i skua chi a ka ra ví tu ika xai skua tu ki tómale ka skúa i ra, ika mi yu xa ka tu ku ra koi ka va i a ka ví a ta ji xko ka nu va so ko xko ka nu va ra ika koi na ji a. Ta nti ra ika koi ka va ya ka vi ya chi kai cete xi'a ra, <noise> ka va i ya ka va i ra ta xa va'a ya ví tu ika ku'i ki lo ij, i'i iya, ii iya ika chi kai xi'a ra chi kai ii iya ka ra. Ví tu'u ika ko tu ku i ka va tu ka va tu ku i ya xi cete ka ra ska su i ra ra nta nti soi sa ta mi yu xa ka. A mí ka ra ta nti ra ika ví xai koi skua'i ya, ika ku tu ku i ki ña ma tu ku ra ña ma ka tu ku ra sti sa já nti ka stia tu ku ia si sa ja tu ku i sti kui, ta xa ii ni sa ja va'a tu ku sti kui ka xa i ni si so ko yo ra ra ví tu'u nta nti soi sa mi ña ma ka, ta nti soi sa ta mi ka ra ntu vi ta ya ta na'a va'a ku ñu'a ku ñu a ii úun minuto a in, uxi minuto ra, na'a va ku ñu a ka. A ya ka ra ta nti ra koi ta va i ya ra ta iin, ta iin a nti ka stia i nta ka stia nti'i ku xi sa ta ka ku xi chi yá kua ka nta ka stia nti'i a ya ka. A ta nti ta iin, ta iin koi nti ka sti ra ika ta ji ini xi ko'o sku ti a ku ñu'u a. A ika ko ra ika koi skua'i tu mi tómale ka xi na tómalo koii skua'i skua'i ra ta nti skua i tómale ka ra. Saa ví cha si nuu tu ku ii, ki si ka nu tu ku ii ki si ka nu su va chi nu tu kui ra ika ku'i ki'i itu kuali ta ja nti'i ka'a kisi ka taji ka ki si ka ra. A chi ta nu chi ta nu'i itu ka'a mi kisi ka ra ika chi kai sti kuii ta nu sti kui ka ika kú ta nu mi itu kuali ka. Ikaa. Ika ra ví tu ika ku'i ta ni saja va'a mi sti kui ka ta saa ra vi tu ku i ta ko ni tómale kuali konia ti xi mi ki si lo kaa ika kú ña'a ra kui soa, kui soa, kui soa atu nuu ii ora a, uvi ora kui soa ra saa ra sa ku ni'i ya ra ta xa nua ka xa va'a ra ku nua ví tu nua ra xa ni ichi sti kui nujara sa xa ichi ra va'a xi xia ta ta na kutu tukú sti kui nujara, xi xi la lá ya. A ta ta xa ni ichi sti kui ka nujara is xa va'a xi xia yasi xi xia saa yasi kana saa. A ta ika ra ko tuku i skua'i mi xa tú lo kuxi xi mi kst skua'i café ra, ta nti skua'i mi café ka koi skua'i ra chi ka nu ra ii nta ka stii i ka lo'o chi nui ra nta ka stia mi ka lo'o ka ra ya ka ku nuu ra ku nuu ra ra kuiso ra, a tu kuiso ra ii vente minuto, a trenta minuto kuiso ra ra saa ra ví tu'u ika ra chi kai ii tu kanela lo'o xi ra chi ra ika ra ta nti ra ika ku'i ki suka taji xi'a taji ta nti kavi ra xa va'a tuku ra ka ra ika sa ku'i ki'i ntiko i xatu ski yo i ntixi lo'o ka ra ika um, <noise> koi ntiko ya nu yoso ta ví mi nti xi lo ka nu yoso ta vi a ra ta nti ka sa nti'ia, ka saa nti'i a uvi, a uni nti koi xi'a ka sa nti'i a. Saa ra taxa nti'i va'a ya nti'i va'a ra ika xakoi tia ia tia ia ra ta nti tiabia ra vitu ko tukúi ska suia yu yaja kuaa kasua koi skasui yaja nu nti'i ntikoia ka ra ika saa ví sai koi kuxia xi'i mi café ka kuxia xi cafe kuxia xi tia café sa kachiñui xi kuxi xi mi ya kai xatu lo xi ka ra saa skua'i xatu lo ka ta saa skua'a ti café lo ka ra ika savi xai koi taji ini ko'o ra ika vi koi kuxi kuxiyu.